Am ni boho am <hesitation> amra esan yanama ra <hesitation> maksud'a mahun, am huna bilya rabilya huan am tu amra ife am huna yayana maun suna tu am refene tul em lau raum ra aife leu seu naha am safare ese nise inlehe mehel lau raise una ra baubaure meun, na ra baubau <hesitation> ra bota huan ra bot hua se asyam seaka an bil yanha yana ra ano yakahe am lolok'e fala lea matana bele ni enli am sa am loto am lolok am hutei amra ina ra amara ma eibuna amra yanana aitata ana mai ra maksud'a mahun <hesitation> am uti lolohok amra inara mai balakauri ni am <hesitation> amra <hesitation> na maira amaun am tu elfala tu <hesitation> amra ife, am halahole ama uti lohok. Tu amra'e nama lolok tu amra aife meun, tu amra yayana ne meun amra ina ra <hesitation> amahu suda male meun dama layose mea <hesitation> amra nama kuma ra <hesitation> lolohok, sefa maun am ute bala tu amra aifeme, am lolok ni amra kanal lala maun, amai lolohok <hesitation> amra ina re kase am <hesitation> omlibom ra aife eleiha omhute lok ni kanal lala mauna tum re era nara ra ano aka he <hesitation> kifnainai ibuna yana namara ese baubau eme se una sef raife me aku mara raife abolo, abola ika mamatik sef ama ilolok balam ra ka ma tanama, lematana abeleo am halafole ni am rufaya nama.